O lóo koru eri vwesa ke ri akʊmɛ ke eri esiisa mɨŋ e le ri a la lɛ wǝǝ e lee ci oturu lö nyuŋkpǝ ya wɨ láa wɛ mɨŋkɨsa le ri keeriwe a la lɛ akʊmɛsa wɨ le yee oyupǝ we wǝ <hesitation> wɛɛkpǝrɛ wɨ kpii o lo wo wǝ́ wɨ la ka maarɨ lä acɩcaa mɨŋ o loo wo sɩkɩria ko wǝǝ o po turu lö nyuŋkpǝ wɨ ya wɨ láa wɛ.